Mebɛpɛ dɛ mɛtsena abankɛse mu kyɛn dɛ mɛtsena wimuhyɛn mu. Osiandɛ, abankɛse mu no, ͻno no ͻwͻ asaase enyi. Na afei, beebiara a mepɛ biara motum mewura. Motum makͻ dan mu, motum so epue akͻnenam abͻntsen. Na wimuhyɛn dze, ͻnam dɛ onnyi asaasetam n'enyi beebiara ntsi, hͻ rommboa me.